en ekki síst allan varninginn í kringum þetta bollastellin og diskana sem eru til nánast á öðru hverju íslensku heimili mikill iðnaður við ætlum að fjalla um bók sem heitir stórar stelpur fá raflost hún er skrifuð af Gunnhildi Unu Jónsdóttur og segir frá glímu hennar við geðsjúkdóm og tilraun til lækninga sem fólust í sem olli því að hún missti til dæmis minni svo er það Arngunnur Árnadóttir það er ljóðabók eftir hana sem heitir ský til að gleyma við tókum ótrúlega fallegar myndir í kringum það í Hörpu um daginn með sjóinn í baksýn loks er það merkilegur bær sem að stendur ofarlega í Borgarfirði á sér mikla sögu förum þangað í dagskrárliðnum sem ég kalla bækur og staði byrjum hérna með og Sunnu hér er þetta er tyrkneskur tyrkneskur rithöfundur

skrifað heilmikið og þetta er ja krassandi bók sem einhvern veginn dettur algjörlega inn í samtímaumræðuna um flóttamenn og allt það krassandi er ekkert orðum aukið ég svolítið áhyggjufull eftir svona þrjátíu blaðsíður bara hvað þú værir að láta mig lesa því hún er alveg rosaleg þetta fjallar um hann Gaza sem er held ég

níu ára þegar sagan hefst býr í Tyrklandi einn með föður sínum við komumst fljótlega að því að móðir hans er látin og hefur þann starfa að aðstoða hann

við að smygla flóttamönnum sem koma úr austri og þeir koma þeim áfram í vestur

sem er geysilega óhrein og vafasöm já hún er það og maður þarf ekkert að lesa langt til þess að vera

orðin mjög uggandi um þetta allt saman

ofboðslega greindur gengur mjög vel í skóla en hann sogast náttúrulega algjörlega inn í þetta starf sem sem faðir hans hefur þeir geyma fólk í stórum hópum fyrst í skemmu hjá sér svo í svona hann gerir bara tilraunir á fólki ef ég geri þetta þá bregst hópurinn svona við þannig að hann egnir flóttamönnum saman hann bara gerir hræðilega hluti og hann er bara lítill djöfull það sem er svo sláandi í bókinni er að þetta er lítill lítill drengur sem segir

söguna og hann er búinn að láta frá sér alla alla mennsku og það virðist jafnvel sem það sé engin mennska í sögunni þetta er bara saga um grimmd og og ofbeldi en þá er þarna rödd sko

er rödd í sögunni og þar kemur sko göfgin og mennska inn í en ég tek undir með Sunnu ég þurfti að lesa þetta svona bara smáskammt á hverjum degi vegna þetta fékk alveg ofboðslega á mig eins og ég held að

gera sér grein fyrir því að þarna er verið að fjalla um skelfilega hluti sem eiga sér stað í samtímanum og höfundurinn hann

undir lokin að þá á sér stað mjög óvænt fórn og þá bara

fór að renna tár niður kinnar þetta er rosalega sterkt innlegg inn í þessa umræðu því að flóttamennirnir þarna eru bara eins og einhverjar einhverjar tölur við lesum bara um þessa flóttamenn sem tölurnar fimmtíu manns drukknuðu í Miðjarðarhafi í dag og þetta er bara einhver svona þess vegna er svona bók

óskaplega mikilvægt innlegg inn í þessa umræðu vegna þess að hún fjallar um manneskju og meira að segja dreng sem beitir flóttamenn ofbeldi og grimmd og það eru svakalegir kaflar þarna það er ógleymanlegur kafli sem bara situr í manni þegar hann liggur þarna undir hrúgu af líkum af flóttamönnum í nokkra daga já hrikalegt og verður ákveðinn vendipunktur í sögunni líka þetta er heldur ekki bara þó

að segja bara flóttamannavandinn

þetta vísar í allar áttir undir lokin er hann einhvern veginn að reyna að brjótast út úr þessari algjöru félagslegu einangrun því einmitt eins og þú segir hann er varla mennskur lengur og eina leiðin sem hann finnur til að samsama sig mannkyninu er með því að taka þátt í hópslagsmálum eða

og múgsefjun

maður skynjar líka einhvern veginn undirtóninn með sko lýðskrumið og popúlismann og bara það sem er í gangi í heiminum í dag þetta er algjörlega mögnuð skáldsaga og við getum ekki þrátt fyrir að okkur hafi liðið illa

við lásum hana þá held ég við getum ekki annað en mælt með henni fyrir alla þetta er ein af þeim bókum sem maður sem maður vill lesa þó maður stundum

þó maður stundum hefur maður bara gott af því að þjást heimur í hnotskurn við ætlum að tala svo um þessa bók stuttlega þetta er dálítið skemmtilegt tvöfaldar tjónabætur sögu það er kápan algjörlega ógleymanleg svona

kynnist konu og og það fer náttúrulega svona á dálítið annan hátt en þau hafa reiknað með við erum að burðast ég hef gaman af glæpasögum og þessum norrænu en stundum eru þær fjögur hundruð og fimmtíu

fimm hundruð og fimmtíu síður tvö hundruð síðum of langar þarna á hundrað sjötíu og fimm síðum er sögð alveg fullkomin glæpasaga með

það afhjúpast í sögunni

manni rosalega á óvart undir lokin vegna þess að þau taka ákvörðun sem er svo óvenjuleg miðað við glæpasögu en það sem hann gerir svo vel er að ná að leiða mann í allar þessar beygjur og sveigjur á ekki lengri tíma það var sagt að

sem eiginlega byrjaði með þessa harða frásögn þessi harðsoðna frásögn stíllinn er svo skemmtilegur í gaman það er langt síðan ég hef skemmt mér svona vel yfir glæpasögu Þórdís

svo ætla ég að nefna hérna

ferma börn sum í kirkjum og önnur borgaralega ekki gefa þeim bara pening þá gefum við bækur það þurfa ekki að vera trúarrit heldur það mega líka vera góðar bókmenntir og hér er ný útgáfa frá Bjarti með með það er alltaf gaman að lesa íslensku þjóðsögurnar finnst mér þessi útgáfa er bara snotur þeim er raðað

í stafrófsröð eftir titli ef ég man rétt og maður les þetta náttúrulega ekki frá upphafi til enda í einni setu heldur blaðar og og grípur niður mér finnst bara allt vera þarna sem

að vera í svona safni það eru álfar og huldufólk tröll og draugar og

útilegumenn svo rifjast upp

orðinn þetta gamall hvað maður hafði gott af því að lesa þetta á sínum tíma til dæmis fjalla Eyvindur á handahlaupum allt í einu þegar ég las þetta núna þá mundi ég hvað ég hafði hrifin af því ég sá það fyrir mér svo myndrænt

ég hef rosalega gaman af tröllunum sem að elta uppi menn setja þá í pott sjóða og éta það er hin fullkomna hrollvekja fyrir mér

það eru tröllin sem éta menn ég held að ég sé meira í

skrifa leiðara í Fréttablaðið það

við lesturinn var hvað það risu margar fjölbreytilegar og skemmtilegar kvenpersónur upp úr sögunum og ég veit ekkert hvort ég

hugsaði ekkert út í það þegar ég var að lesa þjóðsögur fyrir einhverjum árum síðan en mér fannst það svo augljóst hérna hvað þetta er mikill fjársjóður af frábærum kvenpersónum líklega hafa konur sagt þessar

þær hafi varðveist í minni kvenna en karla án þess að maður hafi eitthvað sérstakt fyrir sér í því

er svolítið í huldufólkinu mér finnst til dæmis

pláss í hjarta mínu um konuna sem á sjö börn á landi og sjö börn í sjó ég held ég verði að segja Sæmundur fróði og sögurnar af honum og hans lærdómi og hans svona brögðum og brellum

draugasögur á ensku þá virkuðu þær ekkert vel djákninn á Myrká móðir mín í

þetta er mjög bundið íslenskunni sem er á þessu hvernig ætlarðu að þýða móðir mín í kví kví ég held það geti ekki orðið hrollvekjandi á ensku nei

það skal hafa gott fyrir börnum ég veit það ekki þegar ég var krakki fannst mér fátt skemmtilegra en að lesa þessar þjóðsögur já við

mælum með þessari við skulum vinda okkur í

og þýðingar á þeim og bollastell Þórdís

þetta eru sígildar barnabækur gefnar út á sínum tíma nú er verið að endurútgefa þetta en það var þarna eitthvað sem kom aldrei út á íslensku og þú hefur verið að þýða já það voru nokkrar sem komu ekki út fremst í þessari nýju eru Litlu álfarnir og flóðið mikla og svona stór bók með halastjörnunni og pípuhatti galdrakarlsins á eftir Forlagið ætlar að gefa út svona heildarsafn næst koma held ég örlaganóttin og Vetrarundur í Múmíndal og fremst í þeirri bók sem ég var að þýða sem hafa aldrei komið út á sem hafa aldrei komið út sem er ein af þessum löngu sem að vantaði en þetta kom út á sínum tíma í þessum fallegu útgáfum já já komu í nokkrum útgáfum Steinunnar Briem og seljast upp þetta er svolítið költ þetta er klassík sem þarf alltaf að vera til og það vantaði bara það sem hafði orðið

og stóriðnaður það eru þessir

að drekka kaffi úr bolla með

bollastell og ég veit og þau sjá um útgáfu á verkunum og um leyfi til að búa til könnur og bolla og náttföt og serviettur og allt það sem er búið til

verð ég svona frekar þreytt á þessu dóti ég er hérna með te til

framleitt einhvers staðar af litlum metnaði þetta eru allt ofsalega vandaðar vörur og eru þessir frábæru karakterar einmitt og þau gera þetta voða vel og

reyna að sjá til þess að þetta sé almennilega gert mér finnst

aðeins í skugganum en sem betur fer er þetta réttri leið frábær myndlistarmaður líka já hún leit held ég aðallega á sig sem myndlistarkonu myndlistarkonu og myndirnar af koma á undan bókunum hún var menntuð í myndlist þannig að hún var alltaf með einhverja

þetta er þetta er einhvern veginn svo gjörsamlega samofið að maður sér ekki alveg

svona heimur sem hún skapar og við verðum að hafa myndirnar og persónurnar til að vita hvenær þær líta út

hugsar ofsalega vel um sitt fólk og það er enginn vannærður hjá Múmínmömmu en hún skrifaði aldrei kokkabók nei það er einhver sem tekur þetta saman fyrir Forlagið þetta eru svona uppskriftir í anda

pönnukökur og súpu og svona og það er þarna en hver er galdurinn á bak við þessar þessar bækur sko galdurinn

á bak við sjálfar bækurnar er hvað þær eru á tveimur sviðum finnst mér svolítið svipað eins og bækur sem hún myndskreytti hún myndskreytti til dæmis hobbitann og Lísu í Undralandi og það eru frægar útgáfur með hennar myndum og síðan eru náttútrulega vísanir og það er þetta sem er það besta við barnabækur ef að fullorðnir einhvern veginn það er svona lykillinn í þessum bókum þannig að halastjarnan og

er það stórflóð flóðbylgja heimsendir yfirvofandi í í halastjörnunni í eyjunni hans Múmínpabba þá lenda þau á eyju þar sem pípuhatturinn

hræðilegur galdrakarl það er eitthvað hræðilegt að gerast það er alltaf

fara hvort frá öðru og svo endar þetta allt á besta veg eins og í góðum ævintýrum en það er alltaf eitthvað hræðilegt í gangi þetta eru mjög og það er kannski það sem

gerir líka þessa bolla að það eru svo margar

þær hafa öll sín sterku einkenni þær eru náttúrulega mjög mannlegar þó þetta séu einhverjar furðuverur þetta

gallerí af persónum hver er þín uppáhalds persóna já þú segir nokkuð ætli það sé ekki bara lætur ekkert á sig fá þegar er ónýtt þá segir hún æi það var svo ljótt á litinn hvort sem er ef eitthvað brotnar æi

að hugsa meira um það það er þessi mikla heimspeki sem er í þessum bókum já það er þetta með þegar neðri hæðin í húsinu þeirra fer á flot þá er bara spennandi að kafa niður og reyna að ná í kaffidósina og sjá eldhúsið sitt eins og fiskabúr það er það sem er

svona skemmtilegt við þetta og þau eru svolítið vitlaus stundum eins og í örlaganóttinni þau lenda í einhverju leikhúsi sem er á reki

vita ekkert hvað þetta er en sjá þetta sem einhvern ævintýraheim og svo er einhver reið

en þetta er skemmtilegt ég held að

persóna nú orðið hann er

eða hvað er kvenkyns og er held ég í upphafi ógn við samband Þönguls og þrasa sem heita

í pípuhattur galdrakarlsins sem eru þar af óræðu kyni en verða karlkyns í þýðingu Steinunnar Briem og þetta voru gælunöfn Tove og ástkonu hennar

í Finnlandi fram á áttunda áratuginn og þær þurftu að fara huldu höfði og þeir eru svona

og það er Morrinn sem ógnar þeim þeir eru svo hræddir við

kalda týpa sem sem er alltaf svo hræðileg

já svo hlýnar nefnilega eyjunni hans Múmínpabba og þá vingast

hættir jörðin að vera frosin undir honum vegna þess að hann er bara svo einmana

er fallegt ég gerði það skammarstrik áðan að gleyma þýðendum held ég tyrkneska bókin sem við töluðum um eftir er þýdd af Friðriki Rafnssyni en bandaríski

stórar stelpur fá raflost þetta er fyrsta bók þín Gunnhildur Una Jónsdóttir við vorum bara að fá hana í hendurnar hún var að koma úr skipi bara titillinn þetta er tilvísun í lag eftir Bubba þetta er það þetta er beinlínis tilvísun í lagið stórir strákar fá raflost sem ég man eftir að hafa heyrt fyrst í rútu í einhverju skólaferðalagi þegar ég var tólf ára þetta var náttúrulega svona stuðandi lag og maður sá fyrir sér einhverja tryllta pönkara sem þyrfti að hemja niður en svo kom að því í ævi minni að ég var sú sem fékk raflost þú færð sex sinnum raflost er það ekki jú ég er greind með geðhvörf og árið tvö þúsund og sextán þá veiktist ég alvarlega af aukaverkunum af lyfjum það var verið að reyna að stilla af lyf sem fór mjög illa og ég endaði uppi

með veikindi sem lýsa sér eins og Parkinsons veikindi ég var mjög kreppt í höndunum átti erfitt með að ganga ég gat ekki keyrt og ég var bara virkilega líkamlega veik

lögð inn á geðdeild öll lyf þessi súpa sem hafði verið sett á mig var tekin í burtu allt nema

við tók þvílíkt svartnættis þunglyndi að mér var ráðlagt að fara í ég man hins vegar ekkert eftir þessu af því ég missti minnið við þessa meðferð það ferðalag í raun og veru endaði hér í dag með því að fá þessa bók í hendurnar sko þú skrifar eiginlega þegar bókin byrjar ertu ertu í raun minnislaus að miklu leyti algjörlega og þú getur ekki fúnkerað

að panta pizzu eða svona af því þú þú manst ekki og það eru gloppur í minninu og minnið er að svíkja þig geturðu lýst því aðeins nánar þetta var bara eins og ég

veginn lent úr einhverri inni í stofu hjá mér og mamma var þar og börnin mín og ég

áttaði mig á því að það var eitthvað skrýtið í gangi og þetta var

ef ég myndi segja við þig núna Egill þú ert búinn að vera inni á spítala í þrjár vikur og þú myndir ekki muna eftir því eða kannast hreinlega við það og ég sagði bara nei það getur ekki verið síðan var það bara þannig að allir studdu þetta og það var sennilega mamma sem sagði mér að ég hefði farið í

ég varð alveg óskaplega reið og byrjaði að spurja hvernig kom þetta til hver lét mig í þessa meðferð og hvernig stendur á því að ég samþykkti þetta ég get ekki hafa samþykkt þetta en þau sögðu öll að ég hefði verið mjög hlynnt þessu heldur vita ekki hverju maður hefur gleymt og já þetta verður algjörlega tvöfaldur raunveruleiki þannig að ég spyr mig ég man ennþá ekki ég mundi ekki fjögur og hálft ár aftur í tímann þegar ég hafði skilið ég vissi ekki af hverju

átti þrjú börn og maðurinn minn eða pabbi þeirra bjó ekki hjá mér og ég

skildi bara ekkert í því og þessar elstu minningar komu til baka hálfu til einu ári seinna en

var þetta ár og haustið tvö þúsund og sextán það varir

ég hef tekið þátt í atburðum sem eru hluti af minni annarra en ekki af minni mínu og þá

spyr ég mig hver er raunveruleikinn þarna það var eiginlega það sem svona dreif mig áfram í að skrifa þessa bók að reyna að skilja og búa til minn raunveruleika upp á nýtt sko sem átti við geðsjúkdóm að stríða og það er í gamla íslenska samfélaginu þar sem þessi rosalega bannhelgi á geðsjúkdómum algjörlega Kleppur opnaði í maí nítján hundruð og sjö september sama ár fæddi hún afa minn og veiktist ég hef heyrt útundan mér að hún hafi verið óluð niður á hest og flutt til Reykjavíkur og ég hef hugsað mjög mikið um þetta ferðalag varð úr sem sagt að hún var lögð inn á Klepp og hún var þar í tíu ár þá voru ekki komin lyf til sögunnar við geðsjúkdómum og það var ekki byrjað að gefa raflost heldur eina eina umönnunin í raun og veru var að loka fólk af fjarlægja það í raun og veru úr samfélaginu og svo voru notaðar svona harkalegar aðferðir eins og köld böð og einhverjar sellur þar sem hægt var að loka fólk inni að öðru leyti var þetta rekið bara eins og bóndabær held ég verið til það hugtak að slá utan um einhvern það fólst í því að geðveik manneskja var lokuð inni í kassa sem var kannski svo geymdur bara úti í fjósi höfð lítil lúga á svo það væri hægt að rétta matinn og þetta snérist svolítið um það að loka þau af en þetta hefur verið sem sagt það hefur ríkt bannhelgi á þessu en í mörgum fjölskyldum eru svona sögur þar sem

um en þetta hefur verið bannhelgi á þessu í þinni fjölskyldu þangað til þú ferð og og skoðar þessa sögu svona í tengslum við við þína sögu já ég hef alltaf hugsað svo mikið um hana í mínum veikindum sérstaklega að hún er sennilega að fá þarna heiftarlegt fæðingarþunglyndi eins og margar konur þekkja í dag og ímynda sér hvernig það er að vera tekin frá barninu sínu og lokuð inni

það var erfitt fyrir mig að skrifa um þetta það komu svona tímapunktar þar sem

hugsa hvort ég væri að gera rangt af því að kynslóð foreldra minna elst upp við að þetta er kannski amman og þau alast upp við það frá blautu barnsbeini að það er ekkert talað um þessa hluti og þú átt ekki að gera það og þú átt að sýna virðingu með því að þegja og við erum bara önnur kynslóð núna en samt er það þannig að þessi kynslóð foreldra minna sem elst upp við það að tala ekki óhjákvæmilega þá verður það til þess að þekkingin glatast segðu mér eitt þessar

eins og þú fórst í ég veit ekki maður maður er heppinn maður hefur ekki

lent í svona svona heiftarlegum erfiðleikum sjálfur en er þetta er þetta virkilega til ég hélt

heyrði einhvern veginn sögunni til já það eru mjög margir sem halda það og mér fannst

gert mjög lítið úr minni upplifun af ég held fjóra daga vikunnar og það eru fjórar manneskjur hvern dag sem fara í meðferð þannig að ef við reiknum það út yfir árið að það séu

sjö meðferðir á mann þá er þetta kannski nú er ég að skjóta út í bláinn hundrað manns á ári hér á Íslandi en ég hef lesið kanadískar rannsóknir svo eina grein í Læknablaðinu um íslenskt ástand sem sýna fram á það að meira en

tveir þriðju hlutar þeirra sem fara í

konur og þeirra eru konur yfir sextugt

mér finnst þetta mjög athyglisvert og þurfi í raun og veru að rannsaka þetta betur hver er það sem er settur í þessa meðferð hverjar eru kringumstæðurnar hverjir eru aðstandendurnir sem kannski ýta á þetta þó í mínu tilviki veit ég að pabbi minn var andvaka og gekk um gólf og sagði við megum ekki að láta hana gera þetta en hér er komin bókin þín og og það hefur verið hugsanlega að sínu leyti smá læknandi smá læknandi ferli að skrifa þetta bók algjörlega ég byrjaði að skrifa hana í tjaldi vestur á fjörðum ég fór vestur á Flateyri þar

sem langamma mín bjó tjaldaði bara á tjaldstæðinu inni í þorpi og var með fartölvu og byrjaði að skrifa ég hafði ekkert endilega í huga að gefa þetta út þetta var bara mín leið til þess að ná í sjálf mitt aftur ná í röddina mína og vera til og púsla mér saman heyrðu þakka þér fyrir að koma í þáttinn takk alveg nýkomið

úr skipinu stórar stelpur fá raflost eftir Gunnhildi Unu Jónsdóttur ský til að gleyma það er ný ljóðabók eftir á milli reyndar gafstu út skáldsögu hvað ertu að yrkja um í þessari bók það er svona hitt og þetta þetta eru ljóð sem söfnuðust saman eða urðu til á svona fjögurra fimm ára tímabili og og eru einhvern veginn hverfast ekki um neitt sérstakt þema þau bara komu að sjálfu sér og

á að leyfa þeim að verða að bók ég held þau séu svona tiltölulega opin til túlkunar mörg þeirra alla vega hef ég heyrt frá lesendum og kunningjum að margir sjá í þeim eitthvað sem ég sá ekki og það

mér ákveðin staðfesting á á því hvað ljóðið sem fyrirbæri er bara stórkostlegt fyrirbæri að því leyti að svona hver og einn getur komið að þeim með ólíkum hætti en titillinn er er sóttur í eitt ljóðanna og mér fannst ég svona sjá það eftir á að gleymska er kannski einn af þráðum bókarinnar svona gleymska sem sem hin eina sanna hamingja að með því að takast að gleyma eða losna undan einhverju kannski fæ að lesa

í Hvítársíðu kemur víða fyrir í bókmenntum hér bjó Illugi svarti

sonur hans Gunnlaugur Ormstunga sem samnefnd Íslendingasaga er kennd við hingað kom rétt fyrir aldamótin nítján hundruð Englendingurinn w g

hann var að skoða söguslóðir Íslendingasagna og líkti sögunni af Gunnlaugi og unnustu hans Helgu sonardóttur Egils Skallagrímssonar við Rómeó og Júlíu norðursins Gunnlaugur bíður bana vegna ástar sinnar á Helgu hann gengur á hólm við

sinn Hrafn Önundarson í Noregi Gunnlaugur biður hann þá um að gefa sér vatn að drekka það endar með því að þeir deyja báðir Gunnlaugur svarar svík mig þá ei segir hann ef ég færi þér vatn í hjálmi mínum

ei mun ég svíkja þig segir hann síðan gekk Gunnlaugur til lækjar eins og sótti í hjálminum og færði Hrafni en hann seildist í mót hinni vinstri hendinni en hjó í höfuð Gunnlaugi með sverðinu hinni hægri hendi og varð það allmikið sár þá mælti Gunnlaugur illa sveikstu mig nú og ódrengilega fór þér þar sem ég trúði þér svarar satt er það segir hann en það gekk mér til þess að ég ann þér eigi faðmlagsins Helgu hinnar fögru Steingrímur Thorsteinsson orti sem er sungin á jólum hún er ort af Kolbeini Þorsteinssyni sem var aðstoðarprestur hér á Gilsbakka á átjándu öld hann þótti og skáldmæltur en dó úr holdsveiki

hér á Gilsbakka eru jarðsett tvö af helstu skáldum Borgarfjarðar á tuttugustu öld Guðmundur Böðvarsson og Jón Helgason hvorug gröfin lætur mikið yfir sér

lætur mikið yfir sér

Jón Helgason fæddist hér að Rauðsgili í átján hundruð níutíu og níu hann var ekki nema níu ára þegar faðir hans dó og heimilið leystist upp móðir hans Valgerður flutti með hann og systur hans í Hafnarfjörð en þessi óbreytti sveitapiltur var undarlega gáfaður hann lauk stúdentsprófi frá lærða skólanum aðeins sautján ára og tuttugu og sex ára var hann orðinn doktor frá Háskólanum í Kaupmannahöfn það kom fyrir á þeim árum að mig langaði til þess að fara

út í heim og verða eitthvað ofurlítið fróðari heldur en ég var sjá eitthvað nema eitthvað sem ekki verður numið í svona eins og á Norðurlöndum Guðmundur Böðvarsson kom hingað sextán ára unglingur nítján hundruð og tuttugu og varð í senn vinnumaður lærisveinn Magnúsar Andréssonar prests og sérstakur vinur dætra hans Magnús þótti afar merkilegur klerkur ungur ferðaðist hann um landið með Kristian Kålund sem rannsakaði sögustaði úr Íslendingasögum hann beitti sér fyrir stofnun og bækur úr því gengu hér um alla hann átti mikið bókasafn sem Guðmundur Böðvarsson gat sökkt sér í Magnús gerðist og Guðmundur las fyrir hann heimsbókmenntir í raun var

helsta menntastofnunin sem Guðmundur gekk í Guðmundur var aðallega í vinfengi við eina Ragnheiði hún var sjö árum eldri en hann skáldmælt þó hún færi leynt með það má jafnvel segja að Ragnheiður hafi verið

Guðmundar hann kallaði hana systur og hún kallaði hann litla bróður hann trúði henni fyrir innstu hugsunum sínum og hún las yfir kvæðin hans Guðmundur skrifaði eins og hann kallaði hana bréf sem eru uppistaðan í bók Silju Aðalsteinsdóttur um Guðmund Böðvarsson sem nefnist skáldið sem sólin kyssti

Þorsteinn frá Hamri skrifar um Gilsbakka í skáldsögunni